Na ya wula, na ya wula mono na iwa lowo rano, kai na ye murna ba dama, kora jaurɨmono, kii wunduwoi ɗang kawai na almai kii jaurɨmono har kii lafiya mono a tai lowom shi pottina ma la awono na murna kɨda lowoi me. Mɨ na loya, la barka ma puroguro na ɓalma na gode puroguru a shuwa ne lafiya gɨn a tike deren mono gɨn shi ma duwono gɨn lowoi me gaanno mɨn nini mɨn nini mɨn nini ne ɗuweyi biino an kundo, an yedin, ana jabɨma ni, ana mayini binya, ana jobɨni pinen mani ana ma ɗongmani bino ana girmani, ama ta toro, amu ta bo shoowi amu ta bo gwa, amu bo mame shi gwer bino, har dona ɗuwan na, har ɓarana, har ɗuwan mujung har shi ta pani, ha shi ɗaɗau, shi boluwo gɨn miya, wun girmani bo arwu. Dona yana kɨrana an ta makaranta na ɓale ah ai a yeni gwang, puropuro gwam nati a ye wutau mɨ gwang. Lowo a tani, har a tani a tani ye, a ye makaranta man daa nini pɨramary a tani a tele tani a tani secondary a tele teele, a tee secondary mani shi matɨna, shi matɨna a doni wane nani na nini, na koro watau ma taa toro mono, na koro wutau ma mira mono, wuo wutau nini mɨ na yimaiu wona gɨn komiu, wona gɨn wom ana yimaiu. Na ɓale na gode gɨn purogura mɨ shi ɓoona lowoi me, har shi ɗuwan shi ya tuniya har ganggɨre puroguru shi yaya har tana makaranta tane tela makaranta, ai puropuro mani ai na guduni ba dama, a doni ɗuni ɗuwo- ni har shi mɨra shi lau kumat, har shi girno shi boone ai na gode puro puro mani na ɓale na gode labarka mani kan lowoi me wana taɓa monmaiyiu. Shi bokima a ye godiya ko won lowoime shi yimai la barka mani, to puroguro a doni ye daila gɨpe tuniya ma bonwu woi shi paniu koro nani mɨ ye gɨn shi mɨn nini mɨn law won batuma mɨn tuma mɨn lau wombotuma mɨn tumai har di ona kii porɨm ganggɨre na godiya na ɓalmai mɨ gode puroguru, gɨn wmbotuma mɨ shiu aimama yiki. Kuma woi wombotuma mamu nini danghu shimi dɨm mirai, bo woi mɨn ya miraiyia, woi mɨn gɨn goko mɨ a mu wai wombotuma bɨla min tuiuu, to mɨn ɓalm min godiya gɨn ko puroguro shi dapa mina shi ɓomma wmbotuma mɨ mɨn tumai dama mamu miya dera mɨn kishimi mɨra mamu shi kumar mamu, ara mamu, wi kumo worom mɨ wai nashiu, mɨ wai pango, wai kumo gaɓoi wai, shell daana, shimi womamu ɓwalmai, amu wamai, amu tumai, woi mɨn ai nini ɗanghu Angha ara luu, angha yaɓe, angha shirwo. To yaɓe mum purguru shi bon a'an tumai, shirwo boku taku lapuwa boku koi ka tumai, ara ɗɨm bo kashuke bo kaa gɨn ayim boku taku bo kashuka, bo ka ɗiure aka do wamai aku wamai bowo. Bo wai kai gɨn ayimma, woi rabo mongoo lakiu, aka ɗuko kɨɓak kai mɨna wokai lakiu amma mum porɨm kai we aka te ɗɨurɨmai, kai do ampani yiki. Kai tumai shimi won mɨn bina mamu miya dera, min yimai mɨn wutau yiki. Amma moone ana ta daaɗi wi min bɨna woyi shimiu. Bo ka kashe shooɓi, bo ka kashi ɗɨgɨm aka ɗɨmmai aka wupɨmai, kɨda dii ka wai kobo mɨ aka dunghai shi lowo mongo bo kashe showi ɗɨgɨm bo wupe bo wai kubo ma dungha, kai nongnghi ma awowo shakɨrak, kai muno ko wyi shimi, kai ɓale lallai lowo mongo a ye kokari a labtuu shoowi a dooni pati mai har har ka tumai, har kaa tui kumat laki puropuro mani ku doge. Woi damuwa lakiu, aku ɓalmai, mun gode mun gode puropuro mani lowo gɨn lenje mongo gɨ wutau mɨ kai ya na gudi low mɨ ɗɨm ɓɨrmani puroguro shi dira yoni, har an wula an wai tamno an ye loyo, an wai ambo mani aka do wai ambo, awu dooma awu lowe ɓala mongo awu ɓalmai, kaka. Kai ma kai kangha bo gongho, ner yiwo awo an dima kai kangh ner ma awowo kai ɓalmai ayya kaima low mongo a lomi ka gode gɨn puroguru ka marne mani. Nong lowo mɨ na ko kala mongo kai ɓalmai ayya puropuro ka gode, kai muna gɨn loyo mɨ wun ya kamai ma wu loyonnai kamai, ɓɨm ku loi ma mai ɓɨm miya bile wun al, bilmai, mɨ ka, wa ɓɨm, ama low mɨ woi shi ɓɨm- shi ya ɓɨmɨu shi yau nakoni shi jaɓɨma aw noki, shi jaɓɨma aworo, boki shi jaɓɨma awoni ko boiyi shimi, amma ɓange kime wom mɨn yimai dama woiko komiu, mɨn ko kumbe purogru ma purogu bɨla aye ambon gini me kowa bila wai wom kooni, bɨla yi bo gonggoni yiki ana yu mɨta, ana kashe shoowi ana wupu gwa, ana wupu minmi bɨla wu woma kooni bɨla shima bɨla koi mana mani, bɨla ɓala, ah me lowe mono, angha nani ma me ko wo rano, angha ma me mindano sheki ma ata kang ner bo gongoro. Amma woi shi ya kishimiu. Noki aworo a jabeni, boki a jaɓe, a awn ni a jaɓeni, nako kala ma anbunmani shere mi ma an bunmani mum wun goto gɨn shiman bun mani, ana wunduwoi dona a bomai ma, aang mani shi mɨna ru? Woi shi niniu ai ka yu kara ɓangnghani mani goto mana ɓaɓma ku baaghi tantai to bowu ɓale kɨshimi, woi shi gɨn ampanɨle, woi neetu. Woi gwanggha, ampani manu gatimani. Kai nong wo kai kangnhha ner maniu boki woi shi kanngha ner maniu woi mɨn ya jindai bɨla yeni kɨshimiu aka ɗɨmma aka nai lowoi me bil kai luyi bila kai ɓalli shewa woi kai yimaiyyi woi gwanghu woi deideiu woi na jindaiu bɨla ka ye kamo woyi shimiu, wom kai a ja ɓɨno awono, shi ɗɨm wani binwou wom jaɓa awowou ɗɨm kai kai bina wom shi jaɓiwo awowo, bo gongowo to woi shi ya kamata gin kamo woyi shimiu. Mamu dera kaye ladabi gɨn nonggo, ka ye ladabi gɨn nongo, ka ye biyayya gɨn boko, ka mu gono goko, woi mol bokou wai mol nongou, ka dayi ka ɓalli yauwa baba, puropun nana, yauwa nana shirema aa kang neri, bo gong oro anya bo shi boko kobong duwowo shima an kang ner bogong goni, amma bo woi kai ya kishimiu, woi miya a wo kang ner mongou ko kalla wawu al gwang mongou. ko kalla kowane mum ma an gomma bo waoi, ka ya puro purou, wo kai de muu, woi miya awa al mowo gɨn duko ma gwangnghu, awu ɓalmai lowo mɨ kaa almani me, dunai mani ɓaɓama. Puropuro shi yimairu ko dange woi shi dai muu ɓiye kindi shen mani to woi gwang ghu, ko kaima gɨn kowo ka ye tunani ka ye lisafi, ka ɓale nanifa wom na ya me wone ya deideiu na kumbo puroguro, puroguro ɓa bɨla nɨmɨno shen mono Wom na ya na lanno, woi na ya ko jireu, wona ya ko jireu amma baba ka yafene, nana ka yafene, wo wona ya deidei, moi ɓambir en awu kang ner mongo, ana shi mum ana kokalla hanei ba kang kai dammani, an ɓalmai na gode, ambo ma waine puropuro mani shi taalla puro woime woi shi jone muu shi dai miya, ama ka ɗuwoko wi kai talalli puro ko muu, ku yi shagharu wi yi kiu, woka ya shaghau woiyikiu, kai ɗɨm ka bin yini, woi ɓala woi kai bina yiniu, amma ka ɓalle sannan waka ɓalle puropuro gɨn waineu. Ah ɗingadai nana ah ɗinga dei baba, woi yikiu, woi gwangghu kaame shimi gɨn ampanieu. Min lammai mbo mama bila wu ɗuwowu wuɓoi gumi gɨn ana kowo, wu gɨre gum ana koowu wu gɨre gum ana ko kala wa dai nako kala, nako kala an kang neet, sannan wuni moi wun loya gɨn koa ma awu kang neet la boyi shimi, amma woi shi ya kishimiu, wuni ana kowo ma wu kangi ner maniu. Ana ko kala ma wawu kang net maniu, to min kumbumai ɓa puroguru ambo mamu wom mɨn nufi me la bogongo mu ɓa bila wun gaane wom miu jindai bila wun ye ba bila wu gire koyomu. Mamu ɗuwa bo ka al muu puropuro nana yauwa ba kaa daamani kai goomma, ku gomoku gɨ, ɗuwowo loo, dinga dai woime? Ku yileku lafiya lowo? Mi yelemu lafiya dinga kamai? Dinga mini mamai? Min nini barka to min godiya gɨn ko boi shimi. Amma goomma ki woi kai bina yi muiu, mui ɗɨm ka alyi mun ɗɨm ka ganeyi ɗɨm waka yini ɓalau, to mamu dera wo min limmaiyiu, a ɗuwoni ki ka bunyi, ko kuma ka bun muyi dera woa min jinde bunen damau, wo min jinda bunenu. Ka ye ladabi mongo gɨn biyaya mongo gɨn mum gaanwo lo mamu shimi dera gwang yimu amma ka ɓale mongo wi bikɨ mongou, takatai ɗakijan-ɗakijan ki ɗakɨrma landa goro to mamu dera woi mɨn limmayu kamo shimi woi shi gwanghu gɨn ampaniu. To sannan ɗɨm ana ko gomku goko toro aka lama ɓauni goko gɨn ko mu ɓambir am. Dami woi nako duwowo amma ge kai wokai lakau kai karo goto mongo kumsa kumsai kumsa kusai nako duwowouru? Aka ɓonni goko mani kɨda bɨla shi gowoni bɨla shi wai shima bɨla teele wutau mɨ gaanni bɨla tee zarafi mɨ gaanni kaimɗɨm ɗee lowo ɗɨm an ɗɨm ɓongo daraja mongo ɗɨm an laama ɗɨm an ɓakko goko mongo ɗɨm kishimi duko lapani shi tanni to goko daki daki daki daki woka ɗuk wutau mongo bunen, to bune nni me.